Macat e shfaqin dashninë për pronart e tyne n'mënyra t'ndryshme. Kto zakonisht fërkohen n'trupin e pronarit si ni shenjë dashnie edhe e lëkundin bishtin kur jon t'lumtuna. Po edhe munën me ju afru pronarit pë me i përqaf ose fërku ftyren. Kajhere lshojnë za t'butë për me shpreh rahatinë edhe knaqsinë.